واحد لعشية هكداية الجوي تع واحد الطفل القراوج ديولو حتى بداو يهدرو معا مافهم فيها والو مافهم فيها ترن بدات تقولو واشراك ياطفل وبعد السيد تخلع هرب وحتى راح عند والديه يشكي وكي راح عند والديه شاف البوبية هاديك ماتهدر ماوالو ومبعد دارو في بالهم الطفل ديالهم هبل وداوه لسبيطار مهابل مسكين فسدتلو حياتو